Pues jue ech bi'i yë du xa'ajpë oj o nëdoyë nëba'amë pues jue bi'i dun du'unyë ech toka'atyë bi'i nadamchë du'u tsi'iyë, nadamchë xa'achë nyaj në piuj nyaj nëjetsy o pë ka'aj tyam bë tsë'ëdyutë nyaj ninyaxäj t'sëpë para que jadun dun nyawa'asëp